Gilamdagi dog'ni olib tashlash uchun avval ortiqcha suyuqlikni qog'oz sochiq bilan singdirib olasiz, so'ngra dog' ustiga biroz sovunli yoki maxsus gilam tozalagich qo'llashingiz mumkin. <noise> Yumshoq chotka yoki mato bilan dog'ni artib olasiz va nam mato bilan ortiqcha sovunni olib tashlang va gilamni quriting.